Gny raha haiko miova loko lafa anaty riaky any mba ho- <noise> ha- hamoniany gny vatany: Horita zay, angisy zay. La misy koa karaza <hesitation> hazo sasany rey zay koa manao manahaky anizay. Gny gny fomba anaova anazy, raha io moa zany voajanahary. Le tsy haiko zany gny manazava azy fa <hesitation> misy mpandalina reo mahay manao anazy bebe kokoa.